يا حبيتي والله ما في شي يدعو للخوف، وما في داعي إنك تخافين من الطيارة، الطيارين محترفين وكل شي بمأمن إن شاء الله، جربي إنك تتخيلي نفسك في رحلة ممتعة، وبعدها بتوصلي لوجهتك وإنتِ فرحانة ومليانة بالشعور السعادة والحماس والإنبساط وإنه إنت وصلتِ بمأمن.